naré rndoba lany liza nare cun coobziny ni-ni rtoorabá ní bali nah loóni este bali nani par indoobzani, nuni naní ni ngyiéz rúá par ndoob juer, par ndoob lo yúdiz, ra ni na loóni lazeeá raniní rdoob lanyú, rdoob, este, gula bal na inizaën juer áh ra goob téh niní rtop basur per queityza rzyiazdi zani gu´xú.